Rah ohatra hoe zaho ampianatra zanakanahy hitaingina bisikleta a de <hesitation> mividy le bisikleta le misy pneu le karaha hoe toha- misy tohana roy le avy afara pneu iny zaho a de alako sy sibitibitika ohatra hoe atoro longany izy herignandro a de alana ilany de <hesitation> ilany foagna miasa de avakeo alana amizay izy roy de mety ampalakilaky ananjy zany.